<noise> mginn or lëꞌ mginn guslo ic̲h̲ixkwaꞌ xipchaꞌs, lëꞌ minnn sia stsëꞌ stsëꞌ gix bidz ic̲h̲ë diꞌb ic̲h̲ë x̱iꞌl chamar ic̲h̲ë ber ic̲h̲op ic̲h̲op man ic̲h̲op ic̲h̲op man <noise> xparej man, por ejemplo man kwnaꞌ y man mgiy ic̲h̲op ic̲h̲op man sia stsëꞌ gix knu c̲h̲ixkwaꞌ xinido lo yag o skin yu o diꞌl zobzë geꞌc̲h̲ ga c̲h̲ixkwaꞌ man ber ic̲h̲op ic̲h̲op man xkakga or lëꞌ man xielo c̲h̲ixkwaꞌwu lëꞌ man c̲h̲anga xingow man ic̲h̲op ic̲h̲op man, tib man xc̲h̲oꞌb lëd lëd ngow nap lëꞌ man siaꞌka xgib guꞌn gow ber xka kë man ic̲h̲op ic̲h̲op man c̲h̲ixkwaꞌ xipchaꞌs man sia man këda man kwnaꞌ sinda ic̲h̲op man, ic̲h̲op man c̲h̲exi diꞌb, c̲h̲exi gix c̲h̲exi, x̱iꞌl kwantas guꞌn sdzal lo man c̲h̲ixkwaꞌ man ber xka kë man ic̲h̲op ic̲h̲op man. <noise>